مقدار التمارين اللي يحتاجها الكلب يعتمد على عمره، سلالته بشكل عام، الجراء حوالي خمس دقايق لكل شهر من عمره، مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم. كلاب البالغة تحتاج ثلاثين دقيقة إلى ساعتين يوميا حسب السلالة. الكلاب الكبيرة هواية.